A m'piazerìa esi stait cuandi a ie staie ël prim om ch'al a bütà ël prim pe s'la lün-a për vëddi sicume al era ün evento, 'na coza ecesiunal